Leydi Morocco ko woni leydi woyla Afrik, ɓe larabanko en, ɓe aljo e ɗemgal Arabik, bo ɓe nanda e yimɓe larabankoen. Ɓe ngodi bulbuldi e sahaaraji, amma ɓe Joɗi takki leyde diwaal Yurop.